Gjagjë çë dej mësaoja të pripararja per esempiu ngë e di, përçë comunqui u kur ë ndo gjagjë çë mua më nteressar të mësonj, u rri vetëm e kërkonj per esempiu te internet e kërkonj riçetën, kërkonj të e seghuir, pran chiaramenti ne se të vjen subitu, makari tek e para herë e bun lik, tek e dyta herë pameta, xha tek e treta zë fill e e bun me vjersh e dal e dal mësone, ma si te gjithë shurbiset.